Uvugula inguvu urekhulukalai, uremuu isa isavuni indititi ya omo khandi uvugure yashibande khandi usuguye usaguye usuguye wakhusuguya, uvuguree khandi uvee mumazi gandi, khandi uvugule uremumazi gandi ulole iravii, iravii kabisa bauzie khuraa khumagoye.